Á pano soler á amáa náfánir bañaan. Uwël wí bañaan dukoojo bunk fiţaran leengi. Baloŋ kanţíj inkee uforësa búund teená dël utele, ngëworëdinatër dí ngëloŋ aţúm. Amatar uhora unjoonúu, bañaan joobundoŋ bútában këëntában ngëlamp tampet. Buwel <hesitation> petërol karu ţú ţí ngëlamp tampet. Pano soler aká náfá mak dí bañaan bakáaţ bíki kuraŋ.